انا المادة الي كنت نحبها في المدرسة هي العلاقات الدولية العلاقات الدولية كانت تهمني بزاف كنت نحب نشوف كيفاش الدول تعامل بع بعضاها ونسيي نقارنها بالبشر والافراد يقوومو بنفس الشي